Yo yene nee ohango mpano ondina oku popya shiikolelela kwaashi nda mona. Oshoka natango ngame ndishi omefuta ngaa ndili. inandi mona mo natango ohi yandje tandi nangame ndi zemo wo. ihe ondina ngaa shi nda- onda enda ngaa odhindji dhayakwetu. mba ngaa ya tokola etaya kutha etokolo ndyono kutya awoo ngame nda koko. nda monomo ohi yandje. otandi yandukamo nayo ndji. shakalunga. Nandi ye e- nandi yamukule epulo. Ohango ombwanawa oondjo tayi okuza owala pesiku lyotango tango tango taku tiwa omainyolitho nenge pesiku lyomaigidho. Sndo ohango yina. unene ngaashi moohango dhopaife odhindji ohamu kala muna niiponga ndishi. nenge muna aantu ngaa taya idhenge mumwe. Onkene ano ohango ombwaanawa ohango ndjiya hayi hulu aantu mba kwali ya hiywa yeya okulya ohango. oya li nawa etaya shuna nawa. Kapena ngu taku tiwa ayee e- epoyo ndiya. onda mono olundji ohe kala poohango ndele aasita ohaa uvitha taati eee kathindi ino koola. inandi li koneka nee nawa nawa. kathindi ino koola iyaa andola ngawo oya hala kutya amuhe mba mwali mweya Omwiile nombili. ando otamu shuna nombili. etamu shuna komalukalwa geni ngaashi mwa zileko tamu shunako etamu thiki nombili. ihe nongula sho tamu penduka. epopyo lyoye lyotango ngele owa popitha mukweni toti teeti mhh meme. mwa lalapo. ee. oh ihe twali kohango hwiya. kohango ya nicky twali. aantu okwali tatu li. ohango okwali yoopala. ohango ya longikidhwa nawa. Kehe gumwe. aantu ayehe oya tulwa pomahala gawo mpa ya pumbiwa. Naangu a zimo tati okwa zimo inaalya mwiya awoo shampa okuna oshege. aawe shapo okuna oshiyele lelalalela ngu. Ando oyo ohango ombwanawa ndjo. Yo aantu ayehe taya thiki nawa komagumbo. etaya kala yena ombili nawa, etaya thigi egumbo lyaantu lina ombili.